أجول كيفو خليك رجال وايش ذي اللي خايف من الطايرة اجول ما بتسويلك شي ما راح تاكلج انتهينا من ها السوالف حق الربع صار ايش فيك طيارة عادي ركبنا نزلنا ما كنت تحس أصلا بالوقت خلينا نسولف شوي واحنا بالطايرة وما بيصير إلا كل خير.